Cercherìa prima dë tüt dë capì ëndua sun e pöi vëde dë ciamé d'indicasiun e e cerché d'feme capì da da la gent da la gent straniera che mi cunosu nen la lingua, comuncue ën chei manere ën chei manere m'arangerai